सूप बनावे के तरीका कुछ इच परकार छे की हरा सबजी। लेके और उकरा बारीक काट लेवे छे और उकर में कुछ। कुछ मसाला डाले छे और स्वाद अनुसार नमक मकई। लहसुन प्याज इसा बारीक काट लेवे छे और काला मिर्च। और कुछ सबजी मसाला सब डाले लेवे छे और तेल में सबजी। के और प्याज के पका लेवे छे और अच्छा से पका के उकर। में पानी डाल के और मसाला डाल के उके सूप के बना लेवे छे।